Amizoamooġo nareŋbariŋ kaźonen éñialeġom mudiale muḃamin afiami kalo bariŋe biḃibuñaḃurimo éñi kalo éñinehaŋu neźon. Waneeriŋa bariŋe búlu búlu kalo areŋ niloaźa ɦaɦaḃo, wameina areŋ tiri mĩri nireŋ tiri mĩri éñi nimureene nimuźonen éñi.

Foriŋo neemeriŋa tĩwa kaźonen éñiem bariŋe búlu búlu aninaami oriŋo muḃamo éñiesohulami. Aminaelimiña, éñi, éñiesohulae, niaa timi ezaġira, éñiesohulae, nina ímimiehe neemeriŋa muṗe éñiesohulaġo amiñana miṗomo areene, móeñi esohulami amiñara éñieereḃai ohuumo pase moesohulami ainau tíri miri ninau tíri miri nimbiereene moesohulami amiñanalo tíri miri miri nimbiereene, moini kalo éñimesohulami nedial, mineemeriŋa ṗomo, kalooġom íñiwa niźon. Kaźonenéñi iɭerumuśe múlu múlu muṗe bíḃañii ġutĩlimi niġuzõġabia amiñareŋ ñapi mimi otia nireŋmimi otiaho nireŋ mimi moimikalo niḃiñen kazunibayebuġo bayebuġo nibuzuni mosimo omaloŋ áñi, bayiḃale buñanibuzuni ni báṗeḃo niġulemeɭew káśie. Kotiambo kuxuḃuġo kuñadial niġuzuni meamiini kalo ona fúlu fúlu mimamuoneereŋ mimamuoneereŋ añaźaźa ohumo nozĩli. kaśeġaɭinko mimuworeḃongemi ġaŝe, mimuŝeruḃo mominimuzimuḃo, fohumo booñazĩlo múlu múlu aremi muḃamomuñameranéñi. iɭeġalo areremimi muḃaine ífiiġo soaḃaaḃu aɭoomi wadiala neriŋahe, amiñaremimi niremimi muñaźa moreene, nimuhaŋu muḃiéñi neźon meaminamin mámuon muereźon.